Alhayawan albador bawalifa bigot maʼai fil bet huba addera aku, fishan hi tigdar tiʼanis alʼiyal wa alʼiyal kan tilkallam kan galo kalam tigula kula titakhikum tidissum bifiruh, kan alʼiyal biguru kal tisma giratum hikula tikarrira, kan bisamuha hikula tigula da ma binsuha.